Mí zã na amidzɛ, mí zã na azĩmí, mí zã na nɛ mí, o yɔna eɖe nyina yovo nɛ mí, se ebe nyina nɛ mí. Ami wo le vovovo mí zã na. Amidzɛa o ɖanɛ kuɖo deku, ne oya ɖɛ kuɖo dekua, eya ɖe dekua dzo dzi, dekua ya fiɔ, comme be dekua sugbɔa mí ma te to nɛ, ameo v li nɛ kuɖo afɔ. No lia mí v po na dea o va ɖ na amia. Ne ele fiɔfiɔ o fiɔ na tutu gba o va ɖe ko nɛ o ɖe tsakitsi ke le emea, o va ɖe nɛ. Ne o ɖe vɔa, o trɔ na va kɔna ami ɖe dzoa dzi a trɔ fiɔ na nyuiɖe a nɔ blu, n ele blu kpɔa a nɔ fiɔfiɔ. Ne efiɔ eya a trɔ ɖe dze me. Ne eɖe gbea, e mí gblɔna be na ebi. Ewo- ne egbe ƒu ɖe ne etsia gbe te ƒu ɖe me ŋgba gbe ɖeke kpɔ. E o kpanɛ a tsɔ daɖe be ne emiã mía tsã mí dze nɛ le asime ye, vɔa yovo nɛ mí ya o gba na nɛ, o kpanɛ, o fue nɛ o ɖe nɛ ya tsɔ va yi tsu le machine me. O vɛ tsunɛ a v tsɔe a v daɖe ŋdɔkusu ƒe. Amia va na ta nye na enue ɖo kpanɛ a tsɔ kɔɖe dzo dzi, onɔna eblu kaka kpɔa evɔ eyne na nɛ mí. Vɔa o ɖana nɛ mí ŋtɔ. o ɖana nɛ mí ŋtɔ kuɖo nɛ ƒui. O zina nɛƒuia, o va tɔnɛ, o zina nɛƒuia o va tsu nɛ, ye o va ƒonɛ shigbe leke o ƒo nɛ adetɔ̃gble ne. O va ɖe na ami wã e o trɔ ɖanɛ le dzo dzi e o yɔna be nɛ mí.